المادة المفضلة عندي كانت مادة التاريخ لان انا نحب نجرا التاريخ ونشوف القصص بتاع الشعوب كيف عاشوا فيها لأن التاريخ حاجة كيـ- يعني مادة مفيدة مادة تعطيك ان انت كأنك تخليك تسافر عبر الزمن وتشوف الزمان الجديم يعني الناس كانت عايشة وكيف كانت تفكر وكيف كانت تدير فلهذا انا افضل مادة عندي هي مادة التاريخ